जो पक्छी छिन ऊ आपस मा चेहचाहट से बात कन उ जान ची ची ची ची करि ते क्वे क्वे कू-कू कोयल की आवाज़ मा ब्वल्दी अर उ हमते अप्रु प्यार दिखोंदा अर अपु सब चीज़ देखोदा बहुत चेचाहट करदा अर हमा अंग अंग माँ खुशियां बिखेरी ते चल जांदा ।